دولفینان ځینې ځانګړې ځانګړتیاوې لري چې هغه یې له نورو حیواناتو څخه متمایز کوي، یوه ځانګیړنه د دوی دا ده چې دوی ډير هوښیار دي او د خپل چاپیریال په وړاندې ډير حساس دي او زر غبرګون ښيي، د دې تر څنګ دولفینان په خپلو مینځو کې نومونه لري او یو بل ته په نوم باندې غږ کوي. او همدارنګه دولفینان انسانانو سره ډير نیږدې پاتې کیدلی شي.